Ɗok, palau, tat, pereu, fuwat, paragbanang, parilau, pididau, fejereu, kpumu. Gee dok, gee palau, gee tat, gee pereu, gee fuwat, gee paragbanang, gee parilau, gee pididau, gee fejereu, naa palau. Naa palau kan dok, naa palau kan palau, naa palau kan tat, naa palau kan pereu, naa palau kan fuwat, naa palau kan paragbanang, naa palau kan parilau, naa palau kan pididau, naa palau kan fejereu, naa tat. Naa tat kan dok, naa tat kan palau, naa tat kan tat, naa tat kan pereu, naa tat kan fuwat, naa tat kan paragbanang, naa tat kan parilau, naa tat kan pididau, naa tat kan fejereu, nee pereu. Naa pereu kan dok, naa pereu kan palau, naa pereu kan tat, naa pereu kan pereu, naa pereu kan fuwat, naa pereu kan paragbanang, naa pereu kan parilau, naa pereu kan pididau, naa pereu kan fejereu, naa fuwat. Naa fuwat kan ɗok, naa fuwat kan palau, naa fuwat kan tat, naa fuwat kan pereu, naa fuwat kan fuwat, naa fuwat kan paragbanang, naa fuwat kan parilau, naa fuwat kan pididau, naa fuwat kan fejereu, naa paragbanang. Naa paragbanang kan dok, naa paragbanang kan palau, naa paragbanang kan tat, naa paragbanang kan pereu, naa paragbanang kan fuwat, naa paragbanang kan paragbanang, naa paragbanang kan parilau, naa paragbanang kan pididau, naa paragbanang kan fejereu, naa parilau. Naa parilau kan ɗok, naa parilau kan palau, naa parilau kan tat, naa parilau kan pereu, naa parilau kan fuwat, naa parilau kan paragbanang, naa parilau kan parilau, naa parilau kan pididau, naa parilau kan fejereu, naa pididau. Naa pididau kan dok, naa pididau kan palau, naa pididau kan tat, naa pididau kan fejereu, naa pididau kan pididau, naa pididau kan fejereu <noise> naa fejereu. Naa fejereu kan dok, naa fejereu kan palau, naa fejereu kan tat, naa fejereu kan pereu, naa fejereu kan fuwat, naa fejereu kan paragbanang, naa fejereu kan parilau, naa fejereu kan pididau, naa fejereu kan fejereu, shik ɗok. Shik dok kan ɗok, shik dok kan palau, shik dok kan tat, shik dok kan pereu, shik dok kan fuwat, shik dok kan paragbanang, shik dok kan parilau, shik dok kan pididau, shik dok kan fejereu, shik kan kpumu. Shik kan kpumu gee dok, shik kan kpumu gee palau, shik kan kpumu gee tat, shik kan kpumu gee pereu, shik kan kpumu gee fuwat shik kan kpumu gee paragbanang, shik kan kpumu gee parilau, <noise> shik kan kpumu gee pididau, shik kan kpumu gee fejereu. Shik dok kan naa palau. Shik dok kan naa palau kan dok, shik dok kan naa palau kan palau, shik dok kan naa palau kan tat, shik dok kan naa palau kan pereu, shik dok kan naa palau kan fuwat, shik dok kan naa palau kan paragbanang, shik dok kan naa palau kan parilau, shik dok kan naa palau kan pididau, shik dok kan naa palau kan fejereu, shik dok kan naa tat. Shik dok kan naa tat kan dok, shik dok kan naa tat kan palau, shik dok kan naa tat kan tat, shik dok kan naa tat kan pereu, shik dok kan naa tat kan fuwat, shik dok kan naa tat kan paragbanang, shik dok kan naa tat kan parilau, shik dok kan naa tat kan pididau, shik dok kan naa tat kan fejereu, shik kan naa pereu. Shik dok kan naa pereu kan dok, kan naa pereu kan palau, kan naa pereu kan tat, kan naa pereu kan fuwat, kan naa pereu kan paragbanang, kan naa pereu kan parilau, kan naa pereu kan pididau, kan naa pereu kan fejereu. Shik kan naa fuwat, shik kan naa fuwat kan dok, kan naa fuwat kan palau, kan naa fuwat kan tat, kan naa fuwat kan pereu, kan naa fuwat kan fuwat, kan naa fuwat kan paragbanang, kan naa fuwat kan parilau, kan naa fuwat kan pididau, kan naa fuwat kan fejereu, shik kan naa pragbanang. Naa paragbanang kan ɗok, kan naa paragbanang kan palau, naa paragbanang kan tat, naa paragbanang kan pereu, naa paragbanang kan fuwat, naa paragbanang kan parilau, naa paragbanang kan pididau, naa paragbanang kan fuwat, naa paragbanang kan fejereu, naa paragbanang kan fejereu, naa pididau, naa parilau naa parilau kan dok, shik kan naa parilau kan palau, shik kan naa parilau kan tat, naa parilau kan pereu, naa parilau kan fuwat, naa parilau kan paragbanang, naa parilau kan parilau, naa parilau kan pididau, naa parilau kan fejereu, shik kan naa pididau. Shik kan naa pididau kan ɗok, kan naa pididau kan palau, kan naa pididau kan tat, kan naa pididau kan pereu, kan naa pididau kan fuwat, kan naa pididau kan paragbanang, kan naa pididau kan parilau, kan naa pididau kan pididau, kan naa pididau kan fejereu, shik kan na fejereu shik kan naa fejereu kan dok, kan naa fejereu kan palau kan naa fejereu kan tat, kan naa fejereu kan pereu, kan naa fejereu kan fuwat, kan naa fejereu kan paragbanang, kan pari fejereu kan parilau, kan naa fejereu kan pididau, kan naa fejereu kan fejereu, shik palau shik palau kan dok, shik palau kan tat, shik palau kan pereu, shik palau kan fuwat, shik palau kan paragbanang, shik palau kan parilau, shik palau kan pididau, shik palau kan fejereu, shik palau kan kpumu. Kan kpumu shik palau kan kpumu gee dok, shik palau kan kpumu gee palau, shik palau kan kpumu gee tat, shik palau kan kpumu gee pereu, shik palau kan kpumu gee fuwat, shik palau kan kpumu gee paragbanang, kan. Kpumu gee parilau, shik palau kan kpumu gee pidiɗau, shik palau kan kpumu gee fejereu, shik palau kan naa palau. Naa palau kan ɗok, kan naa palau kan palau, kan naa palau kan tat, kan naa palau kan pereu, kan naa palau kan fuwat, kan naa palau kan paragbanang, kan naa palau kan parilau, kan naa palau kan pididau, kan naa palau kan fejereu, shik kan naa tat, shik palau kan naa tat, shik palau kan naa tat kan dok, kan naa tat kan palau, kan naa tat kan tat, kan naa tat kan pereu, kan naa tat kan fuwat, kan naa tat kan paragbanang, kan naa tat kan parilau, kan naa tat kan pididau, kan naa tat kan fejereu, shik palau kan naa pereu, kan naa pereu kan dok kan naa pereu palau, kan naa pereu tat, kan naa pereu pa pereu, kan naa pereu fuwat, kan naa pereu paragbanang, kan naa pereu parilau, kan naa pereu pididau, kan naa pereu fejereu, <noise> shik palau kan naa fuwat. Shik palau kan naa fuwat kan dok, kan naa fuwat kan palau, kan naa fuwat kan tat, kan naa fuwat kan pereu, kan naa fuwat kan fuwat, kan naa fuwat kan paragbanang, kan naa fuwat kan parilau, kan naa fuwat kan pididau. Kan naa fuwat kan fuwat kan naa fuwat kan parilau, naa fuwat kan fejereu shik palau kan naa kan naa fuwat. Kan naa paragbanang kan naa paragbanang kan dok, kan naa paragbanang kan palau, kan naa paragbanang kan tat, naa paragbanang kan pereu, kan naa paragbanang kan fuwat, kan naa paragbanang kan parilau, kan naa paragbanang kan pididau, kan naa paragbanang kan fejereu shik. Shik palau kan shik palau kan naa tata kan naa parilau kan naa parilau kan dok, kan naa parilau kan palau, kan naa parilau kan tat, kan naa parilau kan pereu, kan naa parilau kan fuwat, kan naa parilau kan paragbanang, kan naa parilau kan pididou kan naa parilau kan fejereu, kan naa pididau naa pididau kan dok, kan naa pididau kan palau, kan naa pididau kan palau kan naa pididau kan tat, kan naa pididau.